Miala signy fa tara rô iaho fa sy raha sitrapoko zany fa nisinisy amboteazy koa tame lala tegny da somary taratara kely, efa niala aloha avao iaho agnanike fa sy sy ka raha kagniko zash da miala signy amignareo zash ame fahatarako.